لو كان بإمكاني ان انا اتعشي مع شخصية تاريخيه كنت هختار احمد عرابي، احمد عرابي كان شخصيه مهمه في التاريخ المصري وكان قائد ثورة ألف تمنوميه واحد وتمانين ضد الأحتلال الأجنبي وكان بيسعي لتحقيق استقلال مصر وكمان كنت احب اسمع عن منه عن افكاره وطموحاته في تحقيق العداله والحريه للشعب المصري وكمان عن التحديات الكبيره اللي واجهته